अ झोलिय त बहुत पर्कारक एब मर्दनवा हुनुका पेहराणावा झोलिया छुट्टै । अ छौणिया हुनुका पेहरना छुट्टै ।एब सस्क्रीतिक पोसाब बणै छुट्टै । मर्दनवा हुनुका पेहरै जौ नर्मली कहुन सामन्य तया पेहरे वाला त पाइन्ट भेलइ हसे याधा पाइन्ट भेलइ, सट भेलइ । हसे गन्जी हसे सेन्डु भेलइ टोपी पेहरसइ । भेतरा पेहराना कटु भेलइ हसे कोत पेहरसइ । सेरवानी फेरी पेहरसइ याजु काल्, दाउरा सुरुवाल । अ धोती फेरी पेहरसइ, प्यागा फेरी पेहरसइ । अ छौणिय हुनुकर कतेन न कतेक । एब छौणिय हुनुकर सारी पेहरसइ, हसे सारि, कुर्था, सुरुवाल फेरी पेहरसइ । हसे कदेउन टप याजु कालु कहसाइ । अ छौणिया हुनुका ब्लेजर कहसाइ उ फेरी पेहरसइ । हसे अ हुनुका <hesitation> कथिसाइ अ लहेङ्गा फेरी पेहरसइ हुनुकर एपनही लेहेङ्गा । हसे अ लहेङ्गाक साथ म हुनुकर हसइ अ कथसाइ हाल्फ कुर्था हसे समिज बेलइ <noise> हुनुकर पेहरके ।